Ie, mahay mandrandrana aho, mahay mandrandrana telo an, sy randran'efatra. Dia ny ato an-trano an, olona iray ihany no tena mirandrana. Izaho tsy dia mirandrana fa ny mpanampinay no mirandrana.